د شطرنج لوبه زما په زړه پورې لوبه ده او که زه په دې سیالیو کې ګډون کوم نو مخکې له مخکې به زه د دې د پاره قوي تمرینات کوم او غوره چمتو والی به نیسم. زه به هڅه کوم چې د بیلابیلو هغو کسانو سه چې په دسې سیالو کې یې اشتراک کړی وي، له هغوی سره کینم، د هغوی تجربې واورم او له هغوی سره لوبه وکړم تر څو د هغوی تجربې عملاً زده کړم. له هغې څخه وروسته به زه د دې سیالۍ لپاره اماده واوسم.